Kwe ka ke utu mme oven ususo amara shiga akakawo mma asaso anuk kake utu mma abhe ama wo akaka wo ima wo ineb ineb asasa wo uma wo ineb ineb then amme mbiakak ama wo mbia se wo ama wo onno etho yon ayor ama wo ate kake itu mme akaka yo mme asasa yo anuk igaha anuk eyeyak uta mme akaka yo mme asa so anyo gba obok nwo agam nye ke imie ren mme gba nke amang mme ashi ke onwina egbi ama eyeyak ekwon nwo ije irom etene kake utu anuki utu nwo ashi kime anno avai atad inai ugbok are abhe ate kake onno eshi isai mme nna kake onno eshi <hesitation> aje ogbon jeke enwe otu enwe mma asuno isak onno abhe atte aje bon rim mme eyak onno kake onne eshi asuno igben onno abhe ate wan agben nnye kake onno wo kake onno irem i <hesitation> aven irem ivo kake mme <hesitation> kpa ki to ito tene mme se ufu ito ke imiek ito ke sani atene mme nje afun ito ke etho enyo tene gbi ki itoito <hesitation> ke eyo ashi rima <hesitation> afu mma oven ererem abhe dimi mme nna yen onno abe are eguud uvuma awo jen ayam ka ke utu nje ke imi yon imbie chani then akaka ayo mma asasa anyo abhe wo a oven gwud abhe amim nwo ke ngor nta kake aya utu agam nke nta agam eyak obok esesara onno wo ugham obok esesana mbiakpan mme amang arem uked Abhe mme amang ase ke etu abhe wo asei akpan ema asese wo ebhe wo asai annang oven anum ate juct agogore abhe aabo wo gba ate gima ajaga aso ge sughuren but agam kake uta ke ren akaka ayo mma asasa ayo oto igaha ofo nwo akiba ekwon ayo mme onno ususo awo mme onno ususo abhe atene dan nne ase mme igaha ekwon arh dam nne ase mme igaha ekwon ari man mme anye mme ugama ja rem oven enwe rem nni ikpo anno avai anno atad abhe ate obie onno ivoo iyira obok ishi ishi nna ushi oven mme anno adim agam mme adot ashi oven mme anno adini but ate kake utu agam asasa ayo ufughore kwa karem ate kwa ka reh isa ayo oga egbi yo ishik mma gbon igaha egbi asaso yo ishik mma egbi yo ishik mma egi ivun onno aje nnuk utu nwo igaha asaso ayo ute chod gbere sima agbere mma saso anim mme ngbere inwe anim mme ngwang arh wan kpa <hesitation> anim mme nnime ja ke ren mang <hesitation> ugba etutu anyim nwo ayene fiong wo wogor nwo ayeme nse afion mme anye mme umang use yene uzank ghe ozai enwe se nze afiang mme anyene kaka ayo utene wo kanu <hesitation> ogbon ate <hesitation> mama ma akaka nde gem Ja ase ngarri wo annuk amang adeb ja mang igburo eke kan ani mang ighuru ke a <hesitation> esa annuk anmang adeb an amang igburu adim ase ovak ashi oven ishi are ke inuki <hesitation> eyeyak utu eyeyak utu mma ama ayo ure isu nno uje oven akpaki <hesitation> emani umang ogoro use ke ushi uman uja gha wo mme unye adima atene mme anima tene akaka anyo kaka kaka kaka ari irem nang ute awo akwe sani ishiga amme ufene oven eman ebie ren asaso aye mme akaka ayo sa akiba ngaha agaha ejak onno nnuk utu nwo anno ashin nne ahnuk utu akaka ayo mmu udo wate <hesitation> wan ogbogoro abie ren anin wan ogbogoro use ren anin wan ogbogoro kitchen anin den orong amin nghe iren anni arong oven ashi ashi oven ke ye ren orong anin innon wo use ren anin inon wo obie ren asaso ano innon wo okpog ugba akaka ayo ayen mme be agaha eyak uguga <hesitation> efia ugba ewe nnimi mme jaga okpogo ugba enwe nnhe gam obie nno ayim nku ugogor namme isana ughu ugogar nime isana nghu ugogor mme ozom igburu enwe izana abhe ate ngwang anyo wan udot ufu igburu ukwoke ren gba nke nfo nfo nfu nve nmang mme nna ure wo eneneb ozem anwe ashin awo kake obie onno eshie nuk kake utu kake utu ke sughuren nkwe eneneb ithod wo ke efin keefia eneneb aba sa kake oven eneneb adot wo asa mme asa mme asa mme anneghe bim wo ate awo mme kake obie onno Awo mme obie onno nwo anno ashin nne wo obie onno ah aneb aneb aneb aneb i yo but agam kake utu aneb aneb kee otu igadiven obu nwo anni agbemi ate tene mme je ufu afene wo ufu ava asa oven nwo ire asaso ayo ute wani ifeghene nwo agam anne ivie ifeghene nwo nye abane ate abaso aniem mme uwogor obok asaso anim mme nyenwo ushiru ivam iye ate shirin itad je amang mme afa aje aman mme anye asaso ayo asaso anyo unnad wo mme ute man na wen are igun mang nawen areb udia mang nawen areb unok arem orong ashi ikokoi ewe ute anuk aje mme ise gben ate anuk aje mme use uda aseme unuk asemo eye igun ute mang ana ewe arem mme but agaha eyuk onno <hesitation> akaka yo mma asaso ayo aku nma uwa igimi isub wo ivun awo pen anye ike ja jeje mang idiire etho anure e ashi me mmang idit etho enwe ashi mme aje ate aja aje mme abhe ate kiba ren enwe nke asaso umang ise <hesitation> amme ufiok wo aneb gba ghe ato ito ivan abai ren amina we jaga yo a yo yo ayo igaha ebhe agbibi mme ngwang enmang zai mme nna akaka mme ushin asasame ushin unik seen dene ub kake onne ire-mi wo kake onno ire mi wo kake anno mma jeni iremi because wo kake onno mma jeni iremi mme nta enwe ghe irem wo kake onno enyen irem wo nne uwo mme onno edono awo nso ayo aru But akaka ayo mme asasa ayo are ghe irem agima ashine ashi ghe onyina ido ashi ghe onina ke ineb ineb ike aba reme abhe ashin nne